بصراحة هو المساهمة بل المجتمع هيا الاهم لازم ويحد يركز عليها بس هوني بمجتمعاتنا الي يساهم بل المجتمع الا ما اصيغلو مشاكل فا الاحسن يهتم بل السعادة الشخصية مالتو اهلو عائلتو هوا يطلع يفرفر لان اشقد ما اساهم بل المجتمع كانما نقطة ببحر.